معني بالتحكم في أحلام الأخرين بالتحكم في أحلامنا كي نرى كل شيء جميل وممتع وشيق لا نستطيع أن نفعله في واقعناد نعم نفعله في أحلامنا بذلك لا نريد ان نتحكم سوى في أحلامنا فقط حتى نرى ما نحب أن نرى، نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.